Diovy madio soa alay i fandiova azy igny, diovy amin'igny i la, esory tao ny vovoky da vita zay la madio soa i.